So tawii miɗo waɗa njam e nder hoore, miɗo waawi njiddaade fiyaangu ngal sabu miɗo waɗa waawde njoɓdi ngal ko rewɓe ngal. Mi njiddaade fiyaangu goɗɗo ngal ngam ndiyam e rewɓe ngal, ko goɗɗo fiyaangu ngal jokkondirde mi sabu